عنديا حد يكون بيعمل طبيخ كويس حلو اكده وصح الصح وطعم، في الحالة دي أكيد هيكون عندي الطباخ، لكن العربية هسوجها انا ماهياش مشكلة دي